الاحمر هو الدم لون خطر ومزعج لكن الناس بتستعملو كتير وخصوصا ناس الكوره بتلقي في فرق كوره كتيره بتلبس اللون الاحمر ده وهو لون الاسطوب ولون الكرت الاحمر في الكوره